Kat a kyeel nang muk nde riret, ɓe ku nang ku te sakal ɗi seet retyit aa? Ɗi seet kyel sang aa? Sakal ɗi pɨ retyit nga aa? Hayau, <hesitation> sakal ɗaa naa ni a membii ku <noise> a ni pee ɗen a mbii ku ka naa yi shikit kat a yi tong mu kwee yil nde. Mu naa kwee tong mu yil nde, membii pee ku mop te kwee tong kakam met tong long. Kat nga ku sakal ɗang nga ku kakam muw, ɓe ka naa sakal ni ɗenta a kaa pustip kɨpee ka. Ni a mbii ku ka ɗi rup a rup ka. Sakal ni kɨ ɗi mbakak a en ka. Sakal ni kɨ ɗi ɗee kaa ku a sham ku ɗi arap ka. A pee mɨni ɓe a te sakal ɗi pɨ retyit muw. Sakal ɗi pɨ tong sang, ɓe a tong sang mu sirep mbii mu yil nde. Ei kat mu te sakal ni ɗi nok pɨ kwee reyit ɗeng muw kyel sang muw, ɗi pɨ. ɓe rep ndeeni ɗi pɨ a mu rep kwee mee fur lee. Mwaslee se Ni ta a kaa ɗom ku kaa kɨ ngwakap. Sang ku kwee sakal ɗi pɨ nga, ni a kaa ɗomku kaa kɨ ngwakap ku mwase puus kaa lee, ɓe kaa yaa ni, ɗe ɗi fii sa. Kwee mbii ku ɗi pɨ retyit nga, yi yil nde kɨpee kwaan, ɓe ɗaa naa a tong kakam. Tong kakam ndeni <noise> ni, a ni a long. Ngumu kwee mushere ku mee njakam ku ɗi ɗekem sat, a a te a mee kwee gɨɓin or ku ɗi ɗekem sat. ɗi te kakam a long. Kat mu bilip kwee siki or kakam a long ndeni ni, ɓe mu kat sakal ɗi pɨ retyit nga muw. A kakam a mbii ku ɗi pɨ retyit nga. Peeɗi, kaaku yi naa sat shee a te kat nga ku sakal, ɗang ɓe nga ɓut kwee tong kakam muw, nga ɓut ciin kakam, ɗand weet kwee pootukup ka baa ɗi kat saam riret muw, ɓe a mee a ret mu sakal ni ii? An kɨ ɗom sat ni mun, a kwee ɓal kaa ku ka ɓal ku emnang, ku mol ka, ku nguku ni a ku mwaa ka, mbii ku ɗiku cin keshak ku ɗi nji ku tong kakam A ni met weet membii ku ɗika shwan yi sakal ɗi cin. Sakal ɗi jee. Shum ku ret ɗi kye muw. Sakal ku kaa set ni ma ku ɗiku te ni a kwee mbii kuni pee, pe ɗi nji ku retyit aa? A sakal ɗi shap mii. A sakal ɗi nji ku kokor. A sakal ɗi nji ku kwee lek. Yil shi yil mop lek se, mop kɨ kwat a long. A mii a long nii? Long ni a sakal. Mwase kaaku, mu naa kɨ yil mun mwase ku ciin tong kakam ɗen a mee mbii ku ɗimu naa kyakar. Kakam a mee mbii ku ɗimu kyakar. Peeku ciin tong kakam ni ɗen ta. A mbii ku nji ɗi pɨ lukut ngurum ni mop. ɓe kwee, a mee le ngurum ni mop ɗi tong ɗikin kokor ku lek ku mee ɓeer ku mop ɗikin ku shak nde ee? A pee long. Long ni a mee? A sakal. Peeɗi sakal ni, waa ɗi nji ɗi a ku shap pee. Sakal ni ɗi nji ɗi a ku lukshik yi mun. ɗi nji a ku song shak. Wuliya nde mwase ku mun kokor ku mop, ku kwaamop kokor ku mun, a pee mee? Ɗok a pee yil ni oh? Yil ni, koo wee kɨ ɗom a nji shi ɗee a ngu yil. Kwaamop kɨ ɗom ti yil ni ɗee ɗi ndun. Tin mop peker long mut ɗi kɨ yil ni. Ti rɨndong mu mop kat pee so ku shwaa. Ti mop ɗee mu long. A kwee ɗak mu sakal ɗi ki se weet. Kwaamun, ɗimu te a maar mu sak. ɓe mun kɨ sak maar ndeeni a pee mee? Ti mu kat ɗi a mbii kwat ciin mun. Mbii kwat ciin ni ni, mu mbakar kuni weet a sakal. ɓe mu cin ɗak a ku sakal kuti mu kat kwee kwat weet mbii ku ɗi ɓam mun kɨ yilnde. A pee mɨni, ɓe ɗang kaaku ku nang ku te sakal pa ɗi nji ku kwee retyit aa? Ɗi nji ku kyel sang aa? Ei, ɗi nji ku rep kyel sang. ɗi nji ku retyit. ɓe ndee a pee mee fur lee. Mwas, lang lee Ɓe ka man siki ni muw. ɓe shum ku ret ku tong kakam, a ndeeni a ku koo yi ka muut, ɓe shum ka ku ret ɗi muut muw. ɗi ɗer pee kaa ku nika muut muw. A mbii ku an kɨ ɗom ti ku man siki ni ɗi se ɗikin kwee nang ku ku cin ku te kwee sakal pa ɗi nji ku kwee pee aa? Ku naa kat mun weet mushere, ɗang mu mbaa ku en mu kɨ sakal, mu le en mu kɨ kwee naa sokɨkyeen mu shak, ɓe mu naa yilni ma waa mu tong kakam. Mu kat retyit ɗikin yil ni met ku sakal ɗi nji. Sakal ɗi nji a ku kɨpyan mu zɨzeen ku ɗi le kun a kokor. Weet mee fur ku ku kat kaashak. ɗaa naa a kwee rep kwee pee maan ni se. Plang.